Oven isu inib igaha nne ikwam nsod mme ntage nne ikiba osu ikiba ozem nwo anno agwon igburu ibibire ibibire <hesitation> ikpub ikwi igburu awen ikpub mme ikpub mme ikpub ikpub mme ikpub mme ibibire ibibire oven ko. Ozu ghe ozu ghe ozu ifune jeed ghe egwud ishi ikuno ishi ikwi igburu ije ka akwon oven ama ikwa ugom ame ikpub mme ikpub mme ikuno ishi <hesitation> akwon akpa kpa akwon izhibi ikum mme gwud ikum ikwa ethok ishi ikwa ethok ishiga mme ishiga mme isu igaha inib avusere wan inib amme ife mma abhe mme mbian amme ghu inib ewe oven <hesitation> ja ghe kimme ijee ire immie ozom egwud ike ishi oven mme ke ozu egbi igaha egbi nwo ayen inib ire ghee ozu egbi igaha nwo anyen inib ghe ovun <hesitation> evivie inib ire isuno ka anno azebi inud akwon oven evai ije gai ikpub ikwa ikpub gba nwo akwon ewe mme ishi mme ishimme ishimme ishimme ishi mme ishi mme ishimme gba ivene ivene mma awo atte wan inib ammu but ikwi inod gba ikwi ifene gba izam amme mme gbon mme idim ibibire oven esene <hesitation> ke ntak ivugi nne amme ikwam nsod before awo ashi amme ghe nsod iviro mme ikwie inimi ivun inimi wun nne <hesitation> oven anno ghe ozom igimi ikpub ekwai anno inimi ibibire mme inimi ibibire inimi ibibire oven nwo akwoni izanga ikpub ikwa igbura aforno mme ita ame irem ishiga <hesitation> inib enwe inimi ikpub mme ita ami irimi shiga inib ikpub inimi ikumme ikumme kumme kumme kumme kumme kumme inib ibib oven ghe eyak. Ibib oven ghe oven ekwon kwoa isuno isuno inyen mme vee edan ikwa ghe ozu inib izai ije ifu gba ghe imie ezom gba ghe imie ozom ghe anno akwon oven togba oven nne ofe itad togba mme ozom mme ebe ebe gwud ibid mme gba ijijighe nne gbe kan anno adimi ikwon oven gbe ga oven idimi irima ghe ozoi ishig mme ga aye inib oven jaghe egwud ishi gha gha anya mme ke ishi ishi mme ishi mme ishi mme ishi mme ishi mme inib ibib oven no ibib mme isu aba agima ajee mme eteta mma aja kwam atah ntage before ari ifene aje ntake nne ije ke ozom nwo ijana ijana before ata amme afeni imme ma akwo izaga mme mbian ame ate amma afene ime mma ate ame afeni ime mma ifu igima ikpub amma ikwa igburu ate obok adiri ghe ozom enwe igburua mme igugore ikibara but ke enik ke sughuren but igburu igimi igabara gba anri nnbe ami dimi atai mme gba amme gba nghe ikwam nsod nye sughuren ikwam gba nsod ittai mme ntaga sughuren annim zaki mme.